Dray andra zen̈y nisy <hesitation> lelahy areky nandeha nitondra zen̈y bisikilety, na môtô. Tiô fo izy direkity nahita zanany direkity fa manonga edy karà zen̈y.